फ्रांस की संस्कृति में जो ये त्योहार होते हैं वो वहाँ ज़्यादा मनाते हैं। और वहाँ ईसाई धर्म को भी ज़्यादा मानते हैं।